Taih shiu có taum naig, aigh búh sáh aih tóh cosain. Láh sáh búh peih cháh shiu tzá la éh naum éh-éh gelataing éh la aig shiu tó éh naum cha shiu tzá la koh noh áh cosas gieh shiu tzá áh peih jo ji oh búh, búh cóh áh naig jo áh jo láh chaih shiu tzá óhj müh, chaa shiu tzá jóh cháh la jo gi óh áh búh óh la chia shiu tzá noh éh mju, mju aum shiu tzá mju tau éh mju úh noh áh joh láh noh maig tóh áh búh óho jo la oh gi óh áh búh naig áh kóh a si cha shiu tzá aing óho müh có noh cai dó úh nih la jo óh la báh nóh, kóh óh cháa áh jo la maig shiu ta tó kóh áh jóh.